<hesitation> Fomba famokarana bingy feo ndraiky eky e, io zegny arakaraka le tagnagnao mikapoko agnanjy ake, de amin'ny ankapobeny môko tagnagna roa ampiasaigna kaofa mively bingy e, de <hesitation> raha ôhatra hoe amina sisin'le bingy igny kitihignao de matetiky mafy be le feo aboakagny, fa raha ôhatra hoe antegnategnany leha kitihinao amin'azy de matetiky somary ohatran'ny hoe <hesitation> kelikely zagny le feo.